Ewiki yikabya yikahwayo thukathunga ebiro bibiri ahathukabya ahathukabya isithuwithe ekyerikolha neryo okwebiro bibiri nganza ngakabuka yingathibitha thibitha thibithamu niko omubiriwaye ayerinde obulhwere obwebihaha nekyindi ngabyangabiriwunza ngakolha omubiriwahge ingasoma okobuthabu ingabya nganimumiya ngokobakahandika ewikamanyisaya <hesitation> ngokubakathuhabulha nomwebithabu hakibya habiriwa obuthuku ingeghenda okwakyisahu ingasatha omupira womwebyalha, evolleyball, neryo nikwa ahuhu nahu inganganimukulhakulhania okwemisathire yaye eyo mupira nekyindi eriwunza ebiro bibiri bya ndeke Iwakolha ebindu ebikikuwunzako amalhengekania mabi kusangwa amalingekania ayu anganaleka iwasosa nabi. Iwasosa omundu mukulhu, imukyine mwana mulhere, nekyindi omwabiro bibiri ebyo momulhi nimukathungira obuthuku obweriyalhamia Nyamuhanga okomakanisa kusangwa omundu oyowathuthekaho okwekyihugho kyino. Nekyindi omwabiro bibiri ebyo kyika bobuthuku ahawukayithakaniziraya iwasombolha ebindu ebyawukindi kolha owa wiki nikwa yiwamiya wuthi siwendi funda fundana wukanza wukasondya ebyerikolha obuthuku esibulhinahi ibwamabihika